फूद् असे अमक् बहुत् एफ्फेच्त् करे, भल् एफ्फेच्त् करे और् भियओ एफ्फेच्त् करे। पच्कगिन्ग् फूद् जुम्बेलग् असे, बहुत् सुगर्, सल्त्, उन्हेअल्थ्य् फत्स् मिक्स् कोर जये। जुम्बेलग् सुगर्य् द्रिन्क्स् असे, सोद, स्पोर्त्स् द्रिन्क्स्, चोफ्फी, जुम्बेलग् बहुत् सुगर् असे, बहुत् सुगर्, तो जुम्बेलग् बहुत् एफ्फेच्त् करे। व्हिते ब्रेअद् असे जित्ते भि चके असे, चर्बोह्य्द्रतेस् असे। फ्रुइत्स् अन्द् वेगेतब्लेस् खओ असे। जुम्बेलग् बहुत् एफ्फेच्त् करे।